<hesitation> béé baá yá sɩ aláásɔɔlɛɛ? <hesitation> aláásɔɔlɛɛ wótoo plákɩ bʋbɔɔ baa yáa fɛlʋ ŋñ mʋsí ka tɩnɩ kádzaŋá mɛ bʋká bʋʋ fɛnɩ kumóo, bʋʋ baá yá sɩ paanóó sɔɔlɛɛrɩ, amá dɩ tɔtɔmɛ dɩí yá bɩ sɩ ɛɛ sɔɔlɛɛyɩ sɔɔlɛɛyɩ. Tɔɔ <hesitation> béé tʋmʋrɛ tútúú bʋ báásɩ bʋʋyɛ fɛdʋ, bʋ tʋmʋrɛ vʋʋ, ŋñná sɩ <hesitation> baá mɔsí bɩ ka siki dásɛ, báá dʋ ampúuli sɛ kumúŋɛ ka gbakína bí bʋká bʋʋgɛ tɔtɔmɛ. Ñŋ kádzaŋá kpá iré, ŋñ ná sɩ ñŋ kádzaŋá kpá kádzaŋá ilimó, bʋʋ saŋsɩ fɛ ŋɛ. <hesitation> bʋ tʋmʋrɛ darɩí dzɛa, ŋalɛtí ñŋsɩ tɔtɔ tʋ tɔɔ mɛɛ kumóo yáa bʋ táá bɔɔ, ŋsɩ ɩdzɔbáá sɔkɔwá mɔɔ kaá yála ka kɔná bɩ bʋ vʋ báá mɔ kɔnɩ kaa mɔsɩ bí ka kaŋ ka kaŋ ka kaŋ ka ɖɛŋ bí, bá ɖɛñŋá bí, bá ɖɛñŋá bí bʋʋ yɛ nɔɔ karɩkpákpá. Tɔɔ bʋlɔɔ baá yála ka yúkú komóo ka fɛ tɔtɔtɔ. Too ɩnáa? <hesitation> sɔɔlɛɛyɩ tɔmɔɔ yɛ. Bʋká ŋñná sɩ sɔɔlɛɛyɩ ká róó ba mɔsíkɛ ró ka mɔsɩ ka ɖɩŋná dɩ tɔɔsɩsɛ wʋtʋ. Tɔɔsɩ bɔɔ dɩɩ loówá, ŋñná sɩsɩ tɔɔlɩ ká kawɛ tɔɔsɩ mɛ tɔɔ bʋʋ dí tɔŋ sɩsɩ sɔɔlɛyɩ ká ka tʋmʋrɛ fɛ álámɩnáá yɛ sɩ kaá fɛɩ kumóo, tɔɔ bʋná wárí, ŋñ ná sɩ baa báa fɛdʋ pɔñpɩsɛ sɛ sɛɛ bʋ bisiyá dí ná komóo, ñŋ komóo táá bɔɔ, baá yála ka mɔsɩ paanóó sɔɔlɛɛrɩ ká, kamɔsɩ ka, mɔsɩ ka ɖɛŋná bʋká bʋʋ fɔkí fɛdʋ límɔ bʋʋ dzɩñsɩ saatóomu mɛ, tɔɔ álámɩnáá yála baá lú bʋ límɔ baá fɔɔsɩ na batɩ, tɛfɛ <hesitation> óto sɔɔlɛɛyɩ, ká ká tʋmʋrɛ, ká tʋmʋrɛvʋ fɛ wóto. Ka tána ɖarɩ kaá yɛ kakɩ kumóo bɔɔ, kumóoó kaá fɛ bʋká bʋʋ fɔɔsɩ áláma.